افضل طبعا اني اكون افقد مفاتيحي لانه انا لو معايا تليفوني بس مفاتيحي ضاعت هطلب اي حد يجيب لي مفتاح او يعمل لي نسخة جديدة او اقدر اعوضه انما التلفون عليه كل حاجة كل حساباتي كل شغلي كل صوري كل حاجة تخصني طبعا بتكون على التليفون.